والله أخوى إذا بغيت تاكل أكل صحى ، أنصحك يعنى فى مطاعم تقدم أكل صحى يعنى هيلسى فود ، بتلاقيها فى كل مكان زى إذ يعنى أنت لك نيه جادة إنت ت- تبدأ تاكل أكل صحى أنصحك إنك مثلاً لآزم الأكل الصحى ما بيجى يعنى لوحده ، يعنى تروح تنزل ت- نادى ولا شى مثل ذا و با- ونفس الوقت تلاقى نفسك تاكل تاكل أكل صحى يعنى.